Kied, iba, ita, inañ, itin, unikied, eiaba, itiaita, uswakied, dup, dupekied, dupeba, dupeta, dup enañ, efid, efidekied, efud eba, efud eta, efud enañ, edip, edip, edip, ma naied, dip ma iba esip ma ita edip ma inañ edip ma itin, edip maituikied, edip ma itiaba, edip ma itiaita, edip ma usukkied, edip ma nd up.